<hesitation> Fomba andrahoagna mbô hampatsiro ahandronao nefa ingredients ampiasainao dimy fogna. Ôhatra zao anao malala vanio, afangaronao ôragna. Afangaronao légume hely ôhatra karaoty, pomme de terre, haricots verts. Anao avake amizay igny andrahognao, andrahognao, andrognao masaka regny maloha, andrahognao mifangaro masaka akao. Izy masaka igny alatsakanao ranom-banio, kafa mandevy i tany. Regny izy tsara, matsiro, nefa ingredients dimy fô.